Homo fuu ana jogii hakkille mun, minkaa mi wiyan ndomɓu, waaliiru kañum e wojere. <hesitation> ɗii daabaaji mbawmi sifaade eeh ɓeydude hen. Eee banngal hiisa kaa ka <hesitation> so wanaa ɗun goɗɗi hakkillan waddaayi jooni.